Kimeloki na tandai sapi anjoki kambi i, dipambenaki kambee, inangki rawai cipa minjio. Painungan wai, painunggang wai jamangkikambii cakangi rumpu rumpu segar, <noise> yang ijo, maido na bansana kuno nakande sallengkalena. magaa <hesitation> maleddukengki tandaiki te sapi padonakulupaiki. <hesitation> Dona kulukaeki dikampi tarrui angkeng makalei adeki kambi lako sawah. apateparengku ikarennamito ipatamaki iselleang kandang di tarungku dona jajabang dona diboko. <noise>